Amminaaku do wadda kautal hoore chaka ummatoore. to don amminaaku nder himbe, lattan don de'itaare be soinde torra chaka ummatoore.